د فیلیپین پخلی د آسیایي، هسپانوي، او امریکایي خوړو ګډ ترکیب دی. مشهور خواړه یې ادوبو (د غوښې، سرکې او سویا ساس سره تیار شوی خوراک)، تروشه شوروا (سینګانګ)، او لومي آش چې هماغه مکروني آش دی. ورېجې د هر فیلیپیني خواړه یوه مهمه برخه جوړوي.